<hesitation> Aleo aloha tena mijery filma mampihomehe, film mampihomehy zany <noise> mba azoazonao zany gny journée-nao mba milamindamina fa filma mampalahelo igny sady miteraky émotion négative an-tegna de lasa <noise> raty koa le raha i, ohatran'ny hoe tegna lasa malahelo miaraky am'le filma koa zany de tsy de mety zay, laha amiko.